Ki ki mom ama nwarr e' nwell nwell nwell nwarr e' omiyuen weah litoh oma ma bi kekuel ebiye abi ya kpekpe kpero ke olue ayi w'ell w'ell inabnab ki nwakuen ari lebe furong ari buob buob nyin ife che nwaken amale ama lyeli le abi bikpo abi nab nab ki buakuen beh ma nten e'befurong abuah beh geh ri ri bemm irir ke oma, omama, omama oma yuen mar oweh le nten e;operi muan iriri nyuam oyeb yeb che omi geruen ke ochi chi ma ogokel beh meh abue abe omili rue men beh geh tap ifi ge kuan-kuan nyi iriri nyuam che mua kuen o'peri dodo do nde omi-pie nwar oweh e'lebikpekpe bisisar ewah ke oma wushu wushu iriri nyuam, le mi iriri nyuam bitual bi nfelobi ki ntuom buan abami ki beh yyubo ki m nri nri le bitual buan wunyen beh beh galipiepie ifnot